الرياضيات مهمة برشا لإنها مش بس مادة الدراسة، لكن تعلمك كيفيش تحلي مشاكل بطريقة منطقية، يعني حتى لو ما كنتش باش تشتغل في مجالات علمية أو تقنية الرياضيات تعلمك كيفيش تكون دقيق وتحلل الأمور بطريقة منظمة، كما إنها تدخل في كل حاجة تقريبًا، سواء في الحياة اليومية أو في شغل المستقبل.